Mi piaghet puru de leggere unu pagu 'e prosa. Fio 'enzende, rientrende a bidda a pè, <hesitation> intrinende, a cando una nue de abba furia m'at fattu accostiare a cussa rocca, 'ue b'aiat una conchedda, accostiu de fortuna ca no b'aiat parabba. Bi so istadu quasi mesora finas chi su temporale s'est calmadu. Istende inie, mudu mudu, apo pensadu a cussa rocca, dae cando diat essere istada igue e s'aiat sos sentimentos, cantas cosas aiat potidu raccontare. Cantas cosas aiat bidu e intesu e proadu. Ma issa no mi podiat rispondere e totu mi faghiat e cun su pensamentu, no potende de issa ottennere risposta. <hesitation> cantu aimus cuntrestadu ca issa aiat isperienzias a no finire, cunfrontu a sos pagos annos mios. L'ischia chi fit una cosa impossibbile, ma quasi disizu de <hesitation> essere potidu avverare un miraculu simile. Faeddare una rocca mi ponia tra me e me, solu un'insensadu <hesitation> lu podet <noise> pretendere, ma in tanta pensaio tra me passat un'iscutta fantastichende Gasi puru. <noise> Ma si sa rocca aiat faeddadu abberu, currende mi che fin toccados sos carzones in su sedere dae s'assucconu. Chissà ite 'oghe aiat apidu, atteru che bi cuntrestare. In donzi modu sa fantasia est bella, oppuru namus s'immagginascione, chi mi paret sa matessi cosa, ca nos aggiuat a nos distraere de sas solitas <hesitation> de sa terra, ca <hesitation> ca cun sa fantasia andamus a totue e <hesitation> penso chi non manchet a nisciunu. Mi 'enit de faghere una riflessione supra sas domos de sa 'idda nostra. Una domo boida. <noise> In medas de sas domos chi formaian sa 'idda nostra, puru in pagas istanzias bi istaian familias mannas, sette, otto, deghe e pius, tra mannos e minores. Ma como, in <hesitation> tem- tempos, puru in palattos viven pagas pessones. Sos fizos como sun pagos, e de sos pagos meda che viven fora. Passesi in una carrera e in un palatteddu viviat una femina sola, <hesitation> ajana, 'ezza. Meses faghet est morta e tando namus, un'attera domo boida. Osservende cuss'abbitascione pensesi a comente istada reduida una domo chena zente. Issa fit una femina pulida, piena de attenziones, affabile e de bonu sensu, ma como no bi fit pius. Difattis apo notadu un 'ispassizu chi no aiat assimizu a primu, e carchi vasetto de fiore no aiat pius colore, ca si fit. Giannas e balcones parian primmados, fini iscoloridos, ca no fin pius pulidos, e in sa carrera unu pagu de argia chena accabidada. Ca tia Maria fit morta.